بصراحة عدنا نحنا هوني الربيع مالتنا حيل طيب حتى درجات الحرارة مالتو حيل مرتبي من ناحية بليل او الصبح ويحد اطيق يطلع يفتر يتونس والجوء طيب يكون تقريبا بل العيشينات الى الثلاثينيات وويعني اطيب من الشتي والصيف.